Ny fandrehetana jiro indray an, dia <hesitation> iny an fomba iray an ampitohizana na anapahana ny herinaratra izay mandalo ao anatiny. Izany hoe rehefa <hesitation> mipika izany ilay izy an, dia tsisy herinaratra intsony mandeha. Tsy mirehitra izany ny jiro an, na izay zavatra anapihana azy eo. Rehefa alefa indray ilay <hesitation> ilay fipikany iny an, dia mitohy indray ny herinaratra an, dia mandeha ny jiro an na izay fitaovana miraikitra aminy eo.